Raha ôhatra za kôa mandeha avion regny ai de tafapetraka am'plasin'ôlon-kafa zany de miala tsiny aminazy magnano azafady madamo na ramose ai o fô tsy azoko ono plasinao izy ty teo ai.